Eka, mifampita fahaiza isaky taranaky gny biby satria gny raha ataon'ny ray aman-dreniny iny avao, iny ny ianaran'ny anakin'ny biby iny koa. La iny koa ny ampitany ampitany amin'ny amy ty taranaky any koa iny.